menningin heilsar frá Arnarhóli Steinunn Þórarinsdóttir myndlistarmaður hefur komið fyrir ellefu styttum á þaki fjármálaráðuneytisins hér fyrir aftan mig við skulum kíkja upp á þak eða hnitmiðuð inngrip en inni

í safninu var önnur sýning sem hét

eða

til að spyrja áhorfendur spurninga áður en það fór inn í inn í að sjá þessa stóru sýningu verkin voru sett upp þar sem áður höfðu verið fígúrur á þessu

gamla vopnabúri þýska hersins

fígúrur sem voru tengdar stríði og sigrum þær hurfu árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú

í staðinn með allt aðra nálgun og allt aðra hugsun já það var hugmynd að koma með hana heim

að Listasafn Reykjavíkur varpar nú ljósi á list í almannarými árið tvö þúsund og nítján það var ekki auðvelt að finna rétta staðinn en okkur fannst þetta vera svo bygging en um leið mjög klassísk á þessum magnaða stað á Arnarhóli þannig að ég held að við höfum ekki getað fundið betri stað þessi bygging

taka á sig ákveðna viðkvæmni en um leið styrk

hver hefur valdið og hver er valdalaus það er spurning sem ég hef líka verið að spyrja í mínum sýningum þetta er náttúrulega nátengt þessu hefðbundna klassíska formi að setja fígúrur byggingar eins og við sjáum bara á Markúsartorgi í Róm þessi hugmynd er nátengd þeirri hugsun þess vegna heitir sýninging Trophies á ensku en tákn á íslensku af því að Trophies er eins og hálfgerðir gripir sem voru settir upp á byggingar í gamla daga það er bara vitað um eina eina eina byggingu sem var með það var gamla apótekið á Austurvelli sem

ekki er ég heyri náttúrulega bara gott en þetta er náttúrulega inngrip inn í klassískt umhverfi

okkar tilgangur var líka að hrista upp í fólki og láta það taka eftir mjög þekktu

kennileiti eins og Arnarhvoli af því að við höfum ákveðna tilhneigingu til að gleyma umhverfi okkar og hætta að skoða

hægt að skoða þessa byggingu með nýjum augum

dauðans er titill örmyndar eftir Magnús Leifsson leikstjóra myndin er aðeins tvær mínútur að lengd og byggir á texta eftir Berg Ebba Benediktsson með Friðgeiri Einarssyni í

býður öllum stuttmyndum sem hafa verðlauna í sínu heimalandi hjá hinni formlegu akademíu til að fara í lítinn túr og allir út frá

þaðan kemur þessi stuttmynd

að lesa bók Bergs Ebba sem er reyndar ekki komin út

þarf að laga eitthvað í þeim ég fékk að eru örmyndir það sem koma skal fyrir slæmt að vera að dæla út svona litlum myndum

þekktastur fyrir

sem þú framleiðir í massavís er þetta ný stefna sem en maður hættir því ekkert menningin fer nú í stutt sumarfrí við þökkum fyrir okkur í vetur og sjáumst aftur í ágúst fyrir okkur í vetur og sjáumst aftur í ágúst